بظن أن الحفاظ على البيئة بيكون أهم وأولى الأولويات. ما بعرف إذا الحكومة بتاخد بهاد الشيء أو لأ بس بيصير يكون هادا الشي من أهم الأشياء. ويصير أنه يسووا أهتمام وايد كبير بي لأنه شيء أساسي أذا حافظنا على البيئة بيصير يكون كل شي وايد حلو.